Odaamadam o nta fofone ara bha taa unwe gwene gwo kpai rere. ozama ra ujumenebho, abaa doo eto j jere habhaye. bhanoo bhasa bhayina avoi re bho ja bhatom bha noo abee nya kwe re saji fon, a bee bee re saa bhayuani ora usa ara usa ara de se kum eyina ovuvure ne re bhano bho zizira owoone bee bho, maa tom fon abee bhanyi iyensire saa kubha naa bheven arara ji ma ni re bhavine bho, bha gwạgwạạ ithen nta tom gwan agwo nya kwaane yon maa re kaha gwan gwere soo naaayina otom onire bhoven saaa bho ra, gwan gwe re esee ovoi opirii bha ma rumaadom o ovaan ramadon saraa, evoi opirii bhamusa ovaan usa gwere, orani moana odam to noo ro tom gwan agwe afler nta gwa tom bhinwe ja bibii atom bhayeng sim saa bibim adaa tom anyi bheyong nere mo do nang seen rakaha ntaa intikaa re kaha rebaa, ora nya kware moro na evoi avaan ramaadan asee, egbee jo noo humo hiso obhaama moji bha, ramaa don. saa re gwen gwere oso pirii, ozama yen rewon awone o anvo bhaijani refane amarosaa ara bhoa onoo bhaijani aro gba jie kpaare refanie ewaa nyi no, ozama obhazi oodoo ọ ozee bha gwagwane gwan mo. ozee bhanta gwere ouamadam nta noo ora tam gwema gwe onyi bha kperee unwe gwere maa rewoone yen aje